Ma ormai kemi la sorti se te i telefonini kemi Google Maps, kemi gjithë këto shurbise, quindi ë difficili një të zbiret, però buj kunt se: zbore u telefoninu, të ju shua, të ju ça, ra te dheu e ngë duket më e ti ngë di dhromin të vesh brënda, të vesh te shpia, atje ka gjesh vjershin o ka flaç me ndo njeri, mankari na kiton embrin di l’Hotel te ku je flë per esempiu e lip in giru, makari in inglisi dipendi ku je.